بحب القهوه <hesitation> المثلجه الي هي-بتبقي عباره عن لبن-نسكافيه وقهوه بيتحطو في الخلاط/ويتحط معاه تلج ويتضربو-لفتره وبنجهز كوبايه فيها سيرم كراميل-او سيرم شوكولاتة-وبعد كده بنحط المخفوق الي احنا عملناه-في الخلاط الكوبايات